اني اكدر ما اعرف اسبح يعني شكد حاولت اتعلم ماهاي بس اعرف اركب بايسكل جان عمري خمس سنين تقريبا تعلمته بالشارع اخويه الجبير علمني وطولت تقريبا ثلاث ايام بين ما تعلمت شلون اتوازن عالبايسكل وشلون الزم ستيرن مضبوط